yog'och yoki boshqa tolali materiallardan tayyorlanadi. Avval yog'ochlar mayda bo‘laklarga bo‘linadi va suv bilan aralashtirib massa hosil qilinadi. Bu massa maxsus mashinalarda siqib, yupqa qatlamlarga ajratiladi.